Mun naa koo toggee, mun naa koo toggee diw, mun naa koo toggee gerte, mun naa koo baxal noonu def si xorom. Loolu yépp si toggu ginaar bi la. Yaw lay neex nga jël diw bi, nga teg ko si taal bi bem sãs ma dugal si ganaar bi firiir ko, def sa legim yu sew yi ngay def foofu nga def foofu, nga toggu ko; moo xam daŋ koy teg si taal bi ak ndox, mu bax nga def si xorom waaw. Moo xam dangay teg gerte bam ñor mu bugga ñor nga def si ganaar <hesitation> mu toggale kook moom bem ñor, nga wàcce ko moo xam maalo nga koy booleet, moo xam moom kese nga koy lekk, ñett yépp naa ko ci toggin ganaar moom, ganaar waaw, barina façon boo koy togge; moo xam daŋ koy lakk, léegi-lee mun nga koo lakk mun nga koy lakk waaw loolu yépp am na si ganaar.